Ny fomba fiasan'ny hisatry ny bisikleta de rehefa manery hisatra ianao dia misy <hesitation> fingotra mikasoka amin'ilay kodiaran'ilay bisikleta mba andeha moramora, de izay no mampandeha mora azy.